وهذا رائد الفضاء قال حق العالم اللي معه، قال له شوف هاذ- هذا إحنا ما شفناه من قبل. قال لي صدق ه- هاذي يعني نجمة جديدة؟ وبعدين اكتشفوا انه هاذي مو نجمة، هاذي امم مركبة فضائية مالت أ- مخلوقات فضائية مختلفة ما شفناها من قبل.